Kasa kor a m'enyi gye ho dɛ minya a mosua yɛ kyaenafo hɔn kasa. Saintsir nye dɛ ndɛ hɔn man n' ɔakɔ hɔn enyim. Na ewɔ ewɔ hɔ na etum ka hɔn kasa no a ɔboa ma etum nye hɔn dzi dwuma ahorow soronko ma inya no mu mfaso.